E, linguwe tengudol finn stumdun danda bonga be'an jidunia pat wuli pasira wuli ferndam denden dungot fertare mili himbe, studiu omatore nilidohar tokgara omatore